ס'איז דא קאקענאט אויל, אליוו אויל, <hesitation> אוועקאדאו אויל, ס'איז מן הסתם דא נאך אוילס וואס זענען געמאכט פון פרוכט, וואס די חילוק איז, איז אז די אויל איז געמאכט פון די פרוכט און ס'מאכט עס די טעם איז אנדערש <hesitation> ס'איז מער געזונטער ווען אנדערע- אפאר זענען מער געזונטער, און, שוין.